ميور ليفر لي قريته ريسامون اسمه لي ماتر سبيريتوال و علاش نرشحه لوحداخر سكو هذا يعطيك نبذة تاريخية على ڨاع الأنواع تاع لي ماتر سبيريتوال لي فاتو على الأرض يعني يعطيك ما قبل ميلاد المسيح و حتى ما بعد ميلاد المسيح ويعطيك تاع ڨاع الديانات و تاع ڨاع الاقوام يعني ماتكونش عندك غير نظرة تاع الديانة تاعك و تاع القوم تاعك و تاع التاريخ الحاضر تاعك